اوه <hesitation> عدد المرات لي نتفقد فيها هاتفي يوميا <hesitation> تنجم تقول كل لحظة نتفقد هاتفي يوميا متتعدش و متتحصاش عدد المرات تالمو هو انا <hesitation> ديما اما ديما ديما هاتفي في يدي دونك <hesitation> وانا نتفقد فيه منقدرش نقعد بلاش تلفون ملخر